Karazagna aretina hita amina rapiso de maro, misy koà zio sinefa kamo zany ny tompony mikarakara ananjy a de sy voakarakara sara izy de misy miongotro volovolon'io, miala akeo zany volovolon'io mibogna miala aby se de amizany koà izy an, de rehefa mikakà izy de misy raha otra hoe vary fosy zany mivoaka avy agnatiny akagny sy fantatro hoe inona vikiny na inona io fa de maro be karazagna aretigna hita amina rapiso.